افضل الاستزادة في الوقت لان الوقت هو الشيء الوحيد اللي ما نقدر نرجع له. والزيادة فيه تعني ان عندي فرصة استمتع بالحياة واحقق اهدافي. ا لمال مهم بس مع الوقت الاضافي اقدر اتعلم واجرب اشياء جديدة واقضي وقت مع اهلي واصدقائي. في النهاية الوقت اغلى من المال